ମତେ ଜଣା ପଡୂ ଅଚ୍ଛୀ କି ତମେଂ ଦୁହେଂ ଦୀ ଜଣୋଂ କୋ ଉପରେ ତିକ୍କେ ଘୋଶା। ହାଈ କୀ ଅଚ୍ଛୋ କାରଣୋଂ ଜାନୀ ପାରୀ କୀ ଜଦୀ କାରଣୋଂ କୋଈକୋ ତମୋଂ। କୋଈ ଇଚ୍ଛା ନହୀଂ ତାହଲେ କୋଟେ କହତା କାଈବୀ ରାଗୀବନୀ ଥୋ ବାନିଶୋ। ଜୀଵନୋଂ ବହୁତ ଚୋଟ୍ଟୋ ଜଦୀ ଆମେଂ ଦୁହେଂ ଏମେଟୀ ଲୋକୋଂ କୋ ଉପରେ। <hesitation> ରାଗୂ ଥୀବା ତାହଲେ କିଛୀ ସମସ୍ଯାରୋଂ ହଲୋ। ମିଲୀବନାଈ ବରଂଗ ରାଗୀବା ଛାଡୀ ଆମେଂ ସେ। <hesitation> ପ୍ରୋବଲେମ ରୋ ସଲୂଶନ କାଡୀବା ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ। କରୀବା ରାଗୀଲେ ତୁହେଂ ଦୁହେଂ ଉପରେ ରାଗୀଲେ କିଛୀ ଲାବ। ହୋ ନାଈ ବରଂଗ ଖ୍ଯତ୍ଯୂ ପୁନ୍ନ ଅପସ୍ତା ହୋଈ ଜାଏ ପାରେ।